ཐ་ཆུ་ནང་ལོ་ལུ་ཁ་བཏགས་ཁང་སེམས་ཅན་སྐད་ལོ་ཁལ་སྒོ་ནང་དེ་ཆུ་ནང་དེ་ཁན་ནས་བོམ་བོམ་ཆུ་གི་སྐད་ཕྱག་སྔོ་ཡིན། དེ་ལེ་སེམས་ཅན་འོ་དེ་ཆུ་ལོ་ཨང་གི་ནང་ལས་ཁན་ལབ་སྟོད་ཡིན་སེ་ན་དེ་ཧུམ་པག་ཨུཡ་སེ་ལབ་ཆེན་དུ། དེ་ལེ་ཁྱོང་བཀྲ་ཤིས་པ་ ཁགས་ལུ་དེ་ཀ་ཐོན་ཡིན་སེ་ན་དེ་ཐང་པོ་དེ་བྱན་ཐང་ཤམ་ཅི་ཀར་ལབ་དེ་ཐེབ་ལོ་ཡིན། ནེ་ཕོ་དེ་ཕུ་ཐང་ཕུམ་བསཀོ་ ཐེམ་ལེཝ་ཡིན། ཐ་ལུ་ཐེ་ཕུ་ནས་བོམ་བོམ་ཆུ་གི་སྐད་སྒྲ་སྤེལ་དུ་ཡིན།